Tegna zava-dehibe amin'ny tanora mianatra amin'ny université satria fiainana mila fianara, ôhatra ka ianao koa tsy- amin'izao bokany olo miasa regny, anao koa tsy nandalo fiagnarana, eh sarotsarotro hahita asa amin'andro anke i e. Tegna zava-dehibe zegny ny fiagnarana amin'ny université.